<hesitation> kingui kingui ná kiña xanda ken kuedayoté, na kadanguano un té té nakono te nakadakeno té xa ti jo ti cebolla hon nadakeno en té xa kadanguano, té neda texa ihó ihó yuku nó ihó yukú yana kadanguanoni té na tamoreal, valeriana, nakadanguano nida xa yuku xa neno nu yunu ya'á nridá, nridá ninduté na nakadanguano na kono na dita ñaxé un kuedo ño ña kiñaxe.